Ri xb'i'xik kb'ixik jrub' xkuj wrik o xaq eet xkuj wrik, chemo ri utz jrub' jrub' jnik' xtiq b'aan rech xkuj wrik, k'o ri wnaq e <hesitation> njeel aq'ab'kwrik, i kwrik ya njeel jroq ya teluul q'iij jroq tb'iin q'iij, qa utz ri' kb'ixik rech utz xkoj k'ob'ik, xkoj k'ob'ik xkuj wrik taq nk'ej aq'ab', mu yaa taq xtok aq'ab' i xkuj wa'ljan ksaqrik aq'ab' xkuj b' inik chujaay rech ixtiq jq'iij, ri utz laj kq'iiq' kb'ixik kum ki rmool riib' njeel riq xlaab' pri jaay wa'chi' oj k'o wi' i qa utz ke'loq ri', qa utz cha'chu, chuqxwinqiil, rech k'omo utz koj k'asb'ik, utz kuj k'ob'iik i utz chu qk'aslimaal xkuj wrik ataq xtok aq'ab' i xkuj wa'ljik te'ya xtpe saqrikaal, are' are'k'ri'xtiq b'aan are' kichemo ri' teq xkuj k'oob' utz, i xuq kee', tk'oob'qchoq'aab' xkuj chuknik i qa xaq eet xkuj wrik, kum qa ween xtb'an chqe.